Банкаи соуси помидорро пас аз кушодан дар яхдон то панҷ ҳафт рӯз нигоҳ доштан мумкин аст. Пеш аз истифода, банкаро бо сарпӯши хуб пӯшонед. Агар соус бӯй ё таъми бад пайдо кунад, онро истифода набаред.